الحرارة باللنسبالي الأمثل <hesitation> خلال النهار ان هي متوصلش ابدا ابدا لأربعين لإن مثلا في شهر سبعة الدنيا بتبقى حر جدا بس مثلا ممكن تبقى <hesitation> يعني <hesitation> حاجة وعشرين حاجة وتلاتين أقصاها دي وكمان هتبقى كده حر شوية ف أعتقد ف الرينجات دي كويسة <hesitation> وباللنسبة ل الليل لأ الجو بقى بيحب يكون رطب شوية وفي <hesitation> في هوا أو في نسيم كده الدنيا تبقى شوية أخف بكتير من الصبح سواء صيف أو شتا وبتبقى فالشتا بالليل و برد أوي فأنا بحب جدا الأجواء دي